Mido larta tele am mi hosa mi joga ha jungo am mi bidda ngel nde temerre ha nyalande ngam mi volwa be himbeji ha babal daidum.